خليني أقول إن الرقم اللي عندي هو واحد، وستة، اثنان، ثلاث، أربعة، خمسة، صفر، خمسة، خمسة، سبعة، تقدر تتصل فيني في أي وقت وأنا جاهز أساعدك أو ممكن <hesitation> إذا إحتجت شئ-شئ في أي وقت، المهم إنك تحافظ على أرقامي وتكون دائما في تواصل معي.